Sani xuhue ni ako 'hiaj xuj áj man si kini'hio' sisi 'ngo nej tukwi' maan xuhue ni huin nne xuj nga tukwi', ni tuku xuj nga tukwi' xuj nihia' 'hiaj xuj áj, 'ngo xuhue hua taní ni kini'hiaj ne' si 'hiaj xuj hiaj ché xuj ni ba nin' huin 'ngo rasun nari' xuj, ni nikaj xuj 'na' xuj ni nasíj xuj ñan nga 'ngo nej ta'ní xuj, o' xuj ya nej taní xuj nga nej ta'ní xuj lí, ni huin nne nin' lí xa lí, sani hiaj ri' xuhue niki a'ngo rasun nitaj si hua sa' ya xuj nahuij taní xuj ahui', 'hiaj xuj 'hiaj ri' xuj 'ngo rasun 'ngo rasun 'níj kono'ó nikaj xuj 'na' xuj, ni ahui' taní xuj sani si ki'hiaj ne' ta nga xuhue, ni si niki nimán xuj si ni'in xuj áj, sé si nun ni'in xuj mánj, ni'in xuj ni a'min xuj sani man sisi si kunun' si-nuguan' sí nikí ka' mánj.